والله لو كان عندي فرصة لزيارة المريخ لبضعة ايام لكن الرحلة تستغرق سنة كاملة اكيد كنت راح افكر فيها جديا يعني فكرتي انه تكون اول شخص يزور كوكب غير الارض وتعيش وتجربة زي كذا شي مو بسيط الرحلة بتكون مغامرة لا تنسى تعلم فيها كثير عن الفضاء وتعيش تجربة <hesitation> فريدة لكن في نفس <hesitation> الوقت بتكون طويلة جدا.